तुका खबर असा तेंचाणी म्हाका किते संगले? कि तंका आपल्या घरण किंडरगार्टन करपाचो असा। खरेच? म्हाका इटलें हसपाक येले जाणां।